Rígá mbaꞌja rí ríꞌkhui̱ xújnii jaꞌnii ríꞌkhui̱ mangaa, rígá rí miꞌñuu, rígá maxaꞌ, rígá miꞌxá, rígá maŋa̱ꞌ, rígá mu̱jmu̱ꞌ, rígá skuniꞌ, rígá rí miꞌsmba mangaa, rígá rí ríꞌkhui̱ maŋa̱ꞌ, rígá rí ríꞌkhui̱ rí asúl, rígá ríꞌkhui̱ rí rósá mangaa, rígá ríꞌkhui̱ rí mingidiꞌ.